عشان اخدله صوره كويسه اكيد طبعا هختار مكان فيه اضاءه كويسه، الألوان اللي حواليه تكون متناسبه مع الألوان اللي هو لابسها، يكون واقف بوضعيه مش عكس الاضاءه علشان <noise> يبقي وشه ظاهر يكون مبتسم، يكون ظاهر في وسط الصوره، لو هعمله بجنب الصوره هكون واخد بالي اني احط حاجه تانيه متلفتش النظر في الجنب التاني.